<hesitation> طفل يحاول يغني أغنية صعبة. كان هذا شيء طريف جدا على الإطلاق، وكان يحاول بعد أنه يسوي حركات مع الأغنية، بس كان مضحك جدا.